Par guno no gol wen rugo za zanu reste kuchito seiti lo runis año loi wen rugon da wuzu gonin to bchita bel xgan lo loi unxe da onlchita da dikarka mieto lo lawergondos perna guchen totenlle